Ñ'ambony tany etoy, tsy misy olo mahatratsy fahasambara tanterak'izao. Tsy misy olo sambatsy tanteraky zao ñ'etoy, tsy misy ñy fahasambara, la mbo an-tany etoy teña. Tsy mentsy misy avaao ñy raha maha oriory ñy sain-teña, maha oriory ñy fañahy nteña, maha oriory ñy vata nteña, mampijaly ñy vetsevetsy nteña, fa ñy fahasambara tsy misy.